So tawii miɗo waɗa waawde nde njangol ngal njiddaade fiyaangu e hoore ngal, mi waɗataa waawi waɗude ngal goɗɗo ngam njiddaade. Miɗo waɗata waawi ɗaɓɓude ngal ngal, waawi njiddaade sabu ngal ngal. Ko ɗiɗo ngal rewɓe ngal njiddaade sabu ngal ngam ɗum njiddaade sabu ngal